<noise> Yuxuu nokoján achi anekutu iha nekutu ho iho tutuña, atuu yujuina xuu ñuxu ndono <hesitation> onré ini ixtuchi ñaniku, ndu pero yuxuu ñanitu atuu atunukojan indixu tunuu kutu koduma ján atuu ayuxu nuu jutua.